سلام, شفتك من بعيد و راني انتيريسي نتعرفو انا و ياك ايسكو سا تانتيراس تعطيني هاكا نيميرو تاعك و لا انستغرام و لا ساتانتيراس نقعدو شوي ايستوار دو سو كوناتر